Rô bôka Malaizy ndray zen̈y, tia mamp- ma- ma- ma- mampiaro raha maromaro zen̈y. Karà ohatran'ny laoko <hesitation> sakafo sinoa ndreky aindiainina. Ave kà miaraka amin'ny pilàndrô zen̈y lama sy lemaka zay anarandrô <hesitation> vary amy voanio. De aviô manano siteky na oe birôsety grie àby ren̈y de ny laksà <hesitation> lasopy epise be zen̈y.